ماتعجبني المتاحف ماتستهويني ما لكن فيني روح المتاحف الآثرية هذي أقرب شي إلى قلبي من أنه ما تعجبني تمام لكن المتاحف الفنية والمتاحف المدري شو هذي الشغلات المختلفة اللي ما بعرف من وين تيجى تسميتها لا ما تستهويني هذي القصص.